जौन बिल्ली होत ही बा भी अपने मालिक के प्रति प्रेम दिखौत ही। बा को प्रेम दिखाये को तरीका भुत अलग होत है। बा घुर्रेहे धीरे धीरे का पता अपनी पलकें छपकाय। शिर टकराय अउर कबहुं कभार भुत भयानकर सुंघे।